Ëntà savei s'al e 'na persun-a curetta, s'al e 'na persun-a unesta, sincera, brava, se a i pias fe le coze che faze anche ti, se a s'enteresa anche a le coze che enteresu a ti e pöi anche s'a ie dë discüsiun comuncue a basta bütese d'acordi